Kan khayyaroni fi hayati chat titum chad ana saqayyir bas akher, walla hayati chat titum ana shab kabeer hadi akher bakhtar hayati chat titum ana walad saqayyir, finshan balga malai mashakil, malai masʼuliyyat bigan fogi, malal gal amshi afattish ajib, amma kan ligit shab da labudda min, indi nas bafkur lom, labudda min indi nas bafattish lom, amma kan saqayyir.